e lal om y al toom wo k'o kigan chikyan kiktujuj kiib' la oniver nemaq taq estudio kib'ix chiran la universidad tons kichakanek nemaq taq no'jb'al chikyan li al oomy lal toom tik'ira' kikraq kichaak <noise>